Owun aja ti mo fó wéè eyi owun aja <noise> <hesitation> itsekiri ren owun aja iwere owun aja wee <noise> owun bi <hesitation> olaja we waa <noi> olaja wee owun re tsi olaja <hesitation> olori owun re tsi olori itsekiri dede fenefene owun re tse otsogua ireye gege ni itsekiri we gin a magin di aa fi ofo itsekiri we owun aja we <noise> do ka yon mi to ri nike sin owun aja itsekiri we okan ren <noise> aja gidje we wino to ne owun gidije a ka fo eyi <hesitation> aja okan reen oo <noise> aghaani wa fo aja gidije <hesitation> itsekiri we de owun okan we de <noise> bi ene fo we owun ene dede fo ese wo ka ri to ri aja we di o ka yon mi di o wu mi tori use aghaan di o yon mi di o wumi utse bi a ti ee ka fe aghara gba tsse edema gba ne oronfo ni arun ti o da tse eye ti o da baje we <noise> aghaan bi oronfo ni arun a ka fo oronfo gba tse edema ulu ti aghaan ka jo ka tse ulu ti o ka yon kerenfo. Uge ti o wi itse kiri we dede fene fene we uge umale owun re ka lu urun kurun ti a tse owun bi obiren biri oko ti aa gba <noise> owun re tsi uge ti o ye ju ni itse kiri we <noise> ti a ka tse ju <noise> <hesitation> uge meeta we dede fene fene we <noise> oyon uge uge umale we eyi tsi utse ti itsekiri ka tse reen ee tsi dede oo umale we, ireyo ghaan gidi je umate <hesitation> ireye bu a ju a yi i aja ghaan gidi ye we bu umate <noise> umate we urun kporo gbi ewe ro reen gbi itsekiri aghaan ee gbi ofo ro tse ere owun re tse owo woti o wi umate ireye ki ireye ti o ma ee winoron aghaan ti o ka sen bi aghaan bi umate we owun re ma ni ara keren eren ka tse ti umate we ee a ma da fe tse gin a fe tse oku <noise> oka gba ulu ko tsi ode a ka tu lu keren lo <noise> aa ma yo aa lu <noise> aa tse ere oo ni emi re ma ka <noise> wo ma da wino ke ke owe ma da gbo kekeke o nu gbo kerenfo a ka tu yo a ka tu ko ogume tsi o de a ka lu gbe a ma lu gbe gba tse dede tan kuro a ka ri oku we. <noise> ighaan dede fene fene ighaan urun fi a ka tse ren o ka ne okeeta we ke, okeeta ka tsi gin wo ma wino oniye ma wino ni eye o laa ke ke ke o tu uwan ren o gin emi ro kaa ari ro reen o ka gba obiren were o ka do oko <noise> wo wa rii gin a ma fe re gba do oko we di o ne esi ti o lele we gbeju re gege gba ku wa ri iloli oko ti o esi tsi urun ti ome tien eye oyibo ka tse ti a ni ogho wee wo ma fe do oko <hesitation> ono keren ma fe gba ono biren di o ka gin gbi osa bi ore ta o ne gin ira ta o ne gin ira to reen oo wo ma gin mi ee si tse omatie oo papa mo fe gba obiren ren owa bi iyoro ka gin gbe ke gin gin tsogua tsi reen, osa bi ore aghaan ee ka fe obiren gba mu gbe no ja we aa ghaa weri ju were ra biro ke wo to ti uwo we gba fe gba obiren reen in ene fori je oro ne sin wo ne ni emi sin o ka wewe gbi owa ro o wa ke ka da kpe ira ro a ka tsi ka le eyi urun ti otom mi gin reen oo <noise> bo ko owin a loa ke le gba tse urun we sin <noise> a gin a buru di aghaan ren lee <noise> a ka da a ka da ju use gbi ebi ti o wi yon. Ebi ti o wino ka gin osaan oo <noise> ene no gba de oghaan wa gin di aghaan fe re gba ri aghaan ma to wen aa wa jo aghaan wa ra emo gba tse dede aa ma to we ke a ka mu ofo tsi eyi ofo fi o wi oye ren oo a ka da kpe ome we oma onobren we wa wa ri ofo ti ireye, bo bo gbe wa ni ubo we wo di ee sin ira raan bobo ni no o wa gin ee sin eyi ofo ti aghaan to wa veen o ayin in o ma da forije de gba tse tan kuro aghaan ka da re gba di ira kee eren we owun re tse ti a ka <hesitation> gin gin kin ekun gege <noise> a mu ofo we waa <noise> a ma re ke a ka ko ee <noise> a ka di ira ke <noise> ira eren ma to <noise> dede fene fene aa ka kpe aja jo ke aa fe le mosi ren a gba lo we ke aa ka ko emo tsi <noise> ira ti a gba no gba mo <noise> aa je a so je <noise> a tse dede <noise> a ka tsi kals ke a ka gbe ule je tsi <noise> ule je we <noise> ta ka gbe tsi we <noise> aa mu okparan mu je ren <noise> okparan kaa tsi ka ye. A ka ti emo ro tsi <noise> a ka, to emo ro tsi ni uliee je <noise> were itse kiri tse ru wa ale bi ate wa <noise> ira yi we <noise> a ka da gbi emo abe ju ri urare we <noise> itsi kiri ee gbe urun ju urare tsi a ta ni <noise> a gba gu wi itse ni kuro ke <noise> a kaa <hesitation> ko obi ren ke <noise> a ka kaa gbi olori ebi <noise> ono keren ti o wa we were owa ono keren we, o ma wi eye <noise> a ka kaa ni ewo <noise> a ma ka ni ewo ro kuro ke <noise> aa ka tse ere <noise> gba tse gege <noise> wa we owun itse kiri tse <noise> ee keni kede boja we de <noise> ulisen oritse <noise> o wino <noise> a ka tu gin di aa da tun rii ee <noise> gba gbi itse oritse gba da tun mu hu gele gele aa ne urun ti o buru ni no eren we <noise> to ri <noise> urun kurun ga tse urun kurun ni eyin oritse <noise> oritse owun re di eye di oron <hesitation> urun kurun ti o tse fene fene itse oritse we di a ku gba <noise> wo ka gbi itse we wo ka mu ni <noise> aghaan ka ri aghan ka ga ee oritse kerenfo ka da mi ewo ni <hesitation> a ma sin wi no <hesitation> a ma bi oma we wa wino <noise> oma ka la o wa laa, oma ee ku ni ewo ireye. Urun kurun tí agháàn tse kénèkénè kérèntọ <noise> a nọ gba ríì a ka rí osààn ní nọ o ka tse érèn tí o wino éè kenikẹ̀dẹ̀ kẹ́rẹ̀n fọ o kpe ní ulu gidije ó ulu gháàn we owun a kpe wiin <noise> ulu ọjọ ubi o winọ́rọ̀n kẹ́rẹ́n fọ a tse <noise> ireye dedè ka da jo gba tse <hesitation> ojo ubi we <noise> a ka tse <noise> ẹrẹn wino ọjọ ubi we ka da ijo ní no ulu kiti kiti tí o wí itsẹkiri we <noise> dí o ye <noise> aklà winọ <noise> ọgọnọ winọ ulu <hesitation> omi kókóma tí a yi dẹ gba dí jo ko tín we agháàn dèdè fẹ́nẹ́fẹ́nẹ́ eyi ulu tí o wino tsi rẹ́én <noise> tí o wí glè itsekírí we dẹ́ éè ije dí <noise> ireye bọ bọ́ ka da kpe wún omoko agháàn dèdè fénèfénè winorọn ti tsigidi <noise> ulu gháàn dede do yi áà ulu gháàn kérènfọ bí ayọn agháàn réẹ́n owun bí ẹ́ẹ̀ ira tí a gban tse urun gidije rén éè tsi ulu <hesitation> tí a tse ní ira kí ira dèdè <noise> to ri gín wo ma fé lú úlù <hesitation> ulu omí we <noise> érèn we dí o tse a gba gbáà tse irí ọmi <noise> bírì urun gháàn rén <noise> te rí omí réèn <noise> owun agháaà tse omòkò érén tí a ka dín a ka dín gba jóò <noise> ujo ro kérèn fọ tí ó ní <noise> mo ro gin ujo omoko bìrǐ tsígídí we <noise> agháàn owun re tse ujo tí mo rí gín <noise> ó ní jú ní itsekírì wéè <noise> kẹni kẹ́dẹ̀ agháàn dédè fẹ́nẹ́fẹ́nẹ́ ulu nọkah we rẹ́n <noise> ulu tí a gba tse <hesitation> ulu tí a gba jẹ́ ẹye réèn <noise> <hesitation> okeji mi rẹ́n tío si winọ́rọ́n o ka jẹgin itsekírí agháàn irẹye tǐ ojẹ gin <noise> a ma fẹ tse urun dí agháàn fé kpe tse urun tí o ya áà to <noise> éè <noise> a ma fẹ́ tse uruh bọ̀bọ̀ <hesitation> oge bọ̀bọ̀ tsi tsi ka ka mó rí gín okjà je <hesitation> wó wár aghnáàn wa tse gba gi wa ọ̀kọ̀ ọ̀kọ̀ tǐ a jòlò tse gba jọlọ áà wa ko tsi omí. áà wa ko ebelebu ní a ka gi wa a ka tse éré ulu ka kpéè a ka je eye <noise> eye jijẹ we Eyi urun tí o gbi itsekírí wa réèn itsekírí tí uwo tí wéè dí agháàn fí ọfo̱ ẹye jijẹ agháàn éè fí ọ̀fọ̀ ekpr kpome <noise> aghsan éè fí ọ̀fò ekpr kpome <noise> urun tí níì ágháàn éè fé <noise> owun re tse ira tí éè tsè gin ireye tí o bí ireye ko lu gba bí ireye jẹ̀ gba fé tse urun tsi tsi ira àjà gidije ka tse hsekírí éè tse hsekírí ma tse agháàn éè wí ale ẹbura o wa kpa agháàn itsẹkírí di agháàn jọyọ tsi ọrọ́rọ̀n ireye kpẹ́tẹ́kpẹ́tẹ́ rẹ́n wo ma fí ọ́fọ́ agháàn <noise> agháà fi ọfọ re kení kéde ma ju agháàn jẹ ó wo ma ín ji ọn jẹ éè nẹ gín irẹye ki irẹye tí uwo ba jọ <noise> <hesitation> jiọnye di o ka bí ino bibi tsi <noise> di oka bí ino bíbǐ tsi itse kírí dọ jí eye éè <noise> itsekírí dí agháà fi ọ́fọ́ eye jije <noise> owun re ka tse <noise> itsẹkírì <noise> agháàn wa bu uwo wi ubo <hesitation> éè wa ne eké tí agháàn wa bu uwo ne ní ara ju <noise> eké kéiènfo agháàn ma bu uwo ne. kéké ejú gba má ó ku emi agháàn rén agháàn éè mu urun ní inọ. aghààn éè sàn urun ní inó agháàn éè tsi ireye kérènfọ tí o ka tse irawọ burúkún gba gin dí a kpa ireye agháàn èè tse agháàn éè tse urun kurun tí a ma fé tse fẹ́nẹ́fẹ́nẹ́ dí agháàn lèlè ẹsi Esi umàlè ẹsi ébúrá ẹsi oritse ẹsi gháàn dédè fénéfé owun áà lèlè gbẹ tse urun gháàn dèdè tí agháàntse ẹsi gháàn dede wo ma lélè wo wa ri gin we nemí tse urun buru kùn we gbe kpi irẹye ẹwe nẽmì re gba ji urun o̱ lu ran we gbe obirẹn ọ lo birẹn wo ma lèlè dede fénèfénè o wa bu uwo winõron wo ma lèlè kérèn fo o wa leghe uwo tọ uku tatasinán éè wa to ubo tí uwo gháà kobo tí o ní tí o bọghọ uwo éè wa to ubo. tí uwo gháà osààn wo wa ka rì ní ẹye we igháàn we dede fé né fénè igháàn urun tí o lèlè utse itsekiri we réèn gbi itsehiri kélé ka iõò ní árà utse tí o lèlè we re <hesitation> di agháàn kérèn fo mu ọghọ itsekírí do mu ọgho̱ réèn óò tu àlè bí àlè wa itsekírì dí o mu o̱ghọ owun re tse ọgho múmú wéè owun re tse ọlàja o̱ kan tí agháàn nẹ wéè <hesitation> o̱làjà kérèn fọ agháàn éè gba tse érè urun kurun tí ó gbáà àrà tunkan ola fà we itsekírí dèdè owun ó ubo tí uwo gháà <hesitation> osààn wo wa ka ri ni ẹye we igháàn we dèdè fénè fénè igháàn urun tí o lèlè utse itsẹkírì we réèn gbi itsekírí kélè ka lóò ní áà utse tí o lèlè we re <hesitation> di agháàn kérèn fo mu ọghọ réèn óò tu alẹ bi àlè wà itsekírì dí o mu ọghọ owun re tse ọgho mú mú wéè owun re tse o̱làjà ọkan tí agháàn nẹ wéè <hesitation> ọlàjà kérèn fọ agháàn éè gba tse érè urun kurun tí ó gbáà àrà fun kan olà jà we itsekírí dédè owun ó kan te ri érèn itsekírí agháàn irẹye tí o je gin agháàn fé ófò ireye rén agháàn mu ọgho̱ ka tse urun tí mo rí ní uwérère we